Bon la réti dane dékdi sima dane ifou douil ni wo sanguima, <hesitation> siyoma o sangui douilma ichig-ré, chig-réma lé <hesitation> idibinan, chig-réma lé idibinan hanni niri tineti kama dé watine dé mo yongou fo ghounne dokoughoune afé régui parce que sima <hesitation> fou ado fou sanguima yé woké mati- mati lé a thigué gontoutoune- gontoutoune sini- sini, sini- sini sini fine na détini wogoma, yé wogone mati- mati mounné afou rémine sini- sini- sini- sini- sini- sini kinan a tagne diké sighe dé awa diongouni réghe dé, an tagne diké, kinan tagne lahima dékdi mo férine sotou dikéma an baghma, wala sotou fourou antouka an tagne diké, kinan a tagne diké lahima kiné fé dowou wo douilma, o kiné dowou wo sanguima, <hesitation> wogane mati mounné ifou wongoutoune- wongoutoune sini- sini- sini- sini- sini- sini fo ala badati horéma a roumtini ni mo thike akoulé bode marima nan ala bode marima fo ala bimbire, fo ala bimbire dodoma, fo dodoma la fénan ni katima wo dadawo awo régui bougarigo bélé ala fénan ala kaye lasinigo gnitima ni boughoune mali horéma lé mo kousou malima, mo kousi malima ma kaye ka thirine ma ghounou sighone ghoune i roumtou ghoune mali ghoune tibade toudou ila same ghoune sourou ni sourou thioubate ghoune ka gnéné kine wa sangui ghoune mbéne idouilni mbéne dodoma ibimbire nini. Ghoune ka bou wo dodoma béne souma fo diani dodoma ikade ma bou dadé ka bougou béne souma dé, ghounné bigué u'thiamarima mo kousou malima u'thiamarima ma thirighi mo féine foulou matima an baghme mo kousou ka thirine ma ila thirine malima, wouté siyone ghoune- ghoune horé ghoune ifou bimbiri ki, ifou bimbiri wo dodoma, ifou bimbiri wo dodoma kinan <hesitation> kina gnodiou ghoune idouilne ni béne kinan sama, wo same sourou malima ka bou dodoma, wo same wo sourou malima ka bou dodoma, fo horé minan dodoma kade ma ila dadani mola yike ibougari go, itogorine go, ibertame isangui siguima nan. Younne isangui sigui yé fénan wame dé mosa djiki ikorame ikama, ikorame ikama toumoudéne foulou matima mosa djike kaye kaka fountou ignébédji- ignébédji- ignébédji bari dékdi douilne dji pour ka djersiyi mo nirema mo djikéyi pour ka djersiyi <noise> mola soula dé, mola soulé biti kama ghounné biké siyoma dé ikane dane férine wo chig-réma dé, dékdi nirema kaye ni koude ni fou sanguima doké sini- sini koude ni son fou mola roumtini mola- mola yongouni sabagna nan ni sigui nimo férine mo yongou siguima nan, mo yongou, bélé siyoma dani doké dane wo sangama sini- sini- sini- sini fo ila roumtighi isa berti ni mati fou ni ninine ifou ni ninine ka bougone wo dodoma nan.